Nwatsak ma ntè'ngwots, ngura'a ntè ga nzlè nzlèk, nwatsak! Nga ngwoz nkè ga mvts vugh ngaya' g ndza nyèm mvug ngaya. ntid nyèm nvug'ngaya au vwugwa nki tsèɗak nomba shdaf ngaya biya'a mbèdam nyèm mvuwgwa ngaya ava'aka mpètsa ngwots sa mpèts mpèts a man nkè mpètsa sa nkr n'woy kèda a a skwi sa ngaya aka ga nsawara aka mfuda nsungaya an skwi nsawara nvuwgwa sa a nzwida'a n'kè nsawara ngwots sa nkè djè djèra ɓxman nka nsawara mbèla mbèla sa azina nkè saga nzlègaha nku nwudala a nzlèngra èh gèd na nyèm ndus èh gèd na nku stukwad nkèzlanga skwiya'n'auda nku ntsukwad nkèzlan nɗèts'vèyèts sa nkè ntsa ntsafa nkwatizhè sa nku ntsilzè a ntsukuwad nziya sa auda nku mpgukwaduada'sa ngidè sa ntsizlè a nshèk nziya sa nkè nsuduwak n auda sa nkè mpèna shdaf nkè gè n'woynka ntsita ngaya ta Ndaw ngaya nkèsh nkat a magghi nkè hwubata man nkè hwubata ngwots mbèr sa aga ntsèdak nwatsak sa nkè mpuda'pankè mbudzan nyam èh gèd ngèts nga mbar ngaya ngè ntsèdak ngwo nwgow nga nwodè nkè azun nduzh nsula man nsula mba ma sungaya mpèn nkzlèng gèd man babgi azè ba zhèna misk nkè mpuna nkè nguslda tè dè nun sata nkè mprèma answ nkè ndu skwi nsugaya kè mpèn a babgi matsi sa nskè ndè mndè skwi na nkè mpèan skwi nantè nwutsak nasa ntèn asaba ah ndè ndarsa